أجدر أسبح وأركب الدراجة، اتعلمت السباحة لما كنت في عمر ثمان سنوات، استغرق مني حوالي أسبوعين لأتجنها، أما ركوب الدراجة أركبتها في عمر ست سنوات، وكان سريع بالنسبة لي ، أحب هاي الأنشطة وأحب زين بعض الرياضات الخفيفة.